Cuand andazìu ai bulé partìu da ca ch'al era anche nöit e andazìu via sensa la pila, i savìu già ëndua büté i pe, cunusìu tüte le pere ch'a i era ënt ël viöl, suma arivé ënt ün post ën muntagna sut a ün fo, l'uma truvà, l'ai truvà ën bel bulé, pöi ai ausà la testa, a i sarà stane almenu 'na tranten-a tüti ün tacà a l'aut